Iyoo, ndu uto ñín mo saanti angúgub ma ansaanti bo hando, húri yaa bijaa bà tuug ma ngúgube, gingúgub ma fana biyoofdi yoofnde, ngúgub bindaŋ ma gaaj biteeg ma gaaj; Bari Haala ma witi ma wo, angúgube, wili nyaanti a gmees gilli ma njan gibos. Bos wee wi hide nlagur lagir, wee wi hide nlagir lagir, a wi maa wi gí giriŋ gilli ma a wi maa wi gi hala ma ayaa mahli willi ma. Yíŧoo yíŧi lagalimbo a we, so húri yaa he, a gindaangin Haala ma he gí ffiti filli ma flee fa, he hee. <noise>